एबे हमार घरवामा हमरा त एबे बहुते नै प्रकारक एबे कहदेउन जनावर सभ पाल्ले बाडी । जसने सब्से बढी एबे हमरा पाल्ले त एबे कुकुरे पाल्ले बाडी । एबे कुकुरैक नांउ लेले त एबे कतेक न कतेक हतउ ना एबे ओकर बाहेक एबे बिलरी फेरी पाल्ले हाली । अ पहिना पहिना एबे कहदेउन मुइ छोटे हलही तखना एबे मैनी फेरी पाल्ले हाली हसे सुगा फेरी पाल्ले हाली । एबे एक ताल मने ओथिया इअ नमहा फेरी एन्ले हाली कहवासे बुबा हमराके यनदेले हलिहे । एबे नमहावा मने एके ताल मतुरे पाल्ले हाली हसे ओकर पिछे ओथिया इअ कहदिउन कछुवा हसै न छुटुहुटी कछुवावा उ फेरी यानके मने उ मछरिया मारे गेल हलहु तखनही मने धधाके एन्ले हाली । उ फेरी मने एबे कतेक बरस तकले पाल्ली एबे कँहवा भाग देलिहे मने हैने थाह भेलउ उअ ।